Aleoko za mihina salady foagna satria za magnaraka régime igny te hitagna le te hitagna le vatagna tsara igny, za tsy de mhinagna be.